مرحبا شفتك مهتم بهايدي السيارة وانا هين عشان اساعدك. عنا هاي السيارة موديلها حديث وفيها كل المميزات اللي تحتاجها. المحرك قوي واستهلاك القوة ممتاز اذا تبي ممكن تاخذ جولة تجربة وتقدر تشوف بنفسك فيها كل المواصفات اللي تحتاجها بالسيارة العصرية الحديثة